ame le un'cie an le un'cio man maviri mu sin mɛna apo an zo train walima an hɛ'a ma han'nouco abe oyi o maviri mu'i ci'a oma zin yorowo yoro nɛ besin a a'o djɛ obe um mɛ oyi a train to se mana a dɛ se wo mana a omi o maviri woro mi hɛ'o um non'on mi ji'o poussière mi ji'o sunuwo sunuwo tomu na han maviri besin mɛna an we se a hɛ'ara